O'simliklarni muntazam sug'orib, zarur bo'lganda o'g'it bering. Yovvoyi o'tlarni yulib tashlang va o'simliklarni quyosh nuriga qo'yib, parvarish qiling. Zararkunandalarga qarshi himoya vositalarini qo'llang.